Ny fomba hikarakarako ny hoditra maina de ezahana le izy a hosorana reny karazana krema reny ohatra hoe vahona, de raha ohatra moa hoe mandeha amin'ny masoandro de arovana amin'ny alokaloka le izy, tsy atao azon'ny masoandro zany le hoditra maina iny.